Neli ne ubuiyanga emala mbukula lijemne enjia mumukainda sichira lichembe ilyo lilakhenya khuba ninyolanga sia ambula taa sichila nawikhala saa muda mrambi nokosinga shilaba naoichilonga tawe afadhali ibukule buiyangu bweno uhaba uikhalire yao ukhurumishila akhokhola shindushila khukhonya mkamba kusherp sichila onyola khubaa uikhale neonga mudangu umukhonyr khubula ulabukula buiyangu ulaba uidhale bula bachia shikaya bula ulacha khusabacho khu jiranj nelabaa ni bibula bya chindumba nera bii ni bibula bya mukhonya nobula tawe olaraka niba amatuma kayomba mumukundu oki nimuhila buiyangu olabaki aikhali cho abo khuchia khuaka amatuma niba warakakho shipwonj niba waraka mioko ularumishila buiyangu bwene, abo khuchia khuaka abindu biene bula ba murumishula mumukundo kho khuikala sa bila ahindushia khakhola khobechanga khulayi tawe <hesitation> ni inanga ye chirano ino imala imbukha ishughulika ndukashughulika amasaa kaa saa saba saa nane nomanya saa ne inyanga ya khuchia muibakana ndachhia khulibukana ii karibu masaa kabili nomba katanu khu mubakano mula khulanydamo chingani kani shingana khunyalsi khuba khumenyaramo khumaisha kha obe uikwezikole olola kamuoya kuko kwa khakalukha khuba umalayi lakini nobola ulikhale abundu wenyone bamala babola. Nowikhale wenyene shetani nakho khanyemelea polepole khecha khamanya khakhuwa enganikani indayi tawe kho niwikhale free kenyaku abe norumishila bwiyangu bwene bali muana abundu ama uchie uchondone bwalale bali muana abundu ama uchie uchondone jirani wuwo i jirani wuwo nomuchendera nawi. Kwazile abindu alakukhonya nende ingani kani ye khumenya bulamu bwefe be khumenyalamo muno khuichala sa wenyene si buwecha bulayi taa okhukhala wenyene kenyekhana uikhale wenyene nowirebanga yaani ndikala siengene bulakho abundu andi onyala khuikhalanga khukhonyananga ingani kani buyangu bwene bwe ndikhalanga siengene ningosele abindu bwiyangu bwa khukhalanga wenyene uchama ulobe nyasaye naye alanima sa shindu shilecha niba shetani alecha alakhuongoza mu bulamu mu buikhale ne amapano kalaba neparanga shetani alecha alakhutiaba indabusi olanyola sasa wakhainjira mbindu bila faile taa lakini ikhale yenyene ibechang naibula ishindu shie ekanakonanga binsu bila bilari bilayi tawe lakini nonyola buiyangu tema khurumuhila buiyangu khukhora khukasi yeba nokholanga bwiyangu bubechanga na uikhale ao nebali abundu cho obachendere nolola khuchenda abandu niba banale bukula kata abana babo balonde sichila becha khuba muekekho amakhuwa kabili katani ili uekye bana shinga bamenya shanga bulamu bwena buli mushialo mwene mwefu balabu baikhalanga.